Tsy de mahay raha maro fitaovan̈a doboan̈a àby zah zen̈y fa ny haiko zen̈y aroe fo tam-tam ndraiky bateria aveo batera àby ren̈y zen̈y fa ankoatra ny zen̈y ndraiky tsy de haiko tsara be.